ما جت فكرت بال- بالموضوع، لكن أعتقد أنه كل مكان وإله مميزاته وإله عيوبه، ترى قرية صغيرة هدوء ونظافة ونظام، المدينة الكبيرة التقدم والعمران ، ما بعرف الصراحة مين بختار ، لكن ااا أعتقد إنى أبيهم الأثنين بنفس الوقت ، يعنى أبى محل يجمع بين خصائص الاثنين.